Inisha <noise> ngilekolya nafasi yo le maana trule ng'ania ukolonini va ve kuvesa linu harusi yafoo hani muni, animuni ya mamshe- yakwa yashika yee ukundi inetembelea ku ini ngivekundi ngiinde hataa wapi china au niende japan huko nikatembee ngilolye raha ngilolye vandu, ngammeshika fo nga enjoi he kidooko besa ilya ngiitre ngoola savadi ngeendelie mama mkwe nge endelie fi vakamanya naani ngileli trambuka ngaenda nshi sa nsha nlo veekunda, lakini kaindi nge tamani kweli samani kuvetre nndo sha choochofo mmmmdakika ndo kwetre hanimuni. Niraha ipata nafasi ye trambuka nsha shi usiilie hotelini uanshuke uiinde kaa fo naafe uinde unde trambuka na ndeke kidoko, iningitwre ndeke ngile kunda mara a kwansa nilikua naendaa- ngeenda nndoni usuptali va apolo niko na mwnangu- ngiveeli na mwanakwa alive shida moyo trukeenda mpaka apolo ngile sunguka ngile trambuka ngile enjoy ngamanya kwamba ngimeenda atra ngamekaa ngime kunda kweli mmm!. Kulyaa china le ngilelolya utafauti kwa sabbu so tanzania twrete uhuru twrete njia njoose ya raha tanzania kwamotru lakini fo india mmba ilinsha kwa nsha kwetre mazingira mashafu kuli kubofu, we kolya mndu mfele amedua pedi akakiira fo nyuma ya mmba Kakolya amekiira chao fo mmba kakiira fo nyuma ya mmba. Mmba yo ilinsha sha ukaitra fo mmba uli sha uli usunguni lakin kwa nsha kutre masingira fo kukbofu, eeh lakini sisi tuko usunguni hapa tanzania tuve tweringa. Kwetre kwete ukari fo ukari we shaamba muriina ndo ukari ukari tweria kwamotru vaka kundelie uli sha uji alafu kwetre bili bili kibaao vaikya fo msheleni ukalya we shiishwa nyongoo iliiaka motro paa we tramani tanzania ah kwamotru hete raa kabisa, ha kwamotru tutre uhuru we shika mmmm. Ha ni ukari wo traba mshele wo ngile lya keeshwa na- na ulimi uliaaka moto bili bili ni ukari taba ngile kunda na wo ukolya kwa wakati fo, alafu kwetre nyama fo mmm nyama sa nnguku ve saga saga nyama so vakasanda na mshele handu hamu vakakora vaka kuniinga, yan chao kilya kiksande sande cheriiwa riiwa shanndu. umeloolye mrungu ni kutro ve bonda bonda kili kisha fo. Mndu wakaa fo juma mweeri fo we shoka we shoka kabisa itakiwe vandu va wonikie fo tiki shi mgeni fo, pia wakati wa vashuka fo ndekeni tiki. ili wavanshuka tiki wennde fikari fyamwao fili fiinng'ita shi no fye trambuka na mstaari sha. sha mstaari wa meli kutri vikasha we vashuka haatro ukatwraa se ukavansuka li ukatwra se. Maan tro tuleenda hospitali trumeshika hospitali nlo ndo tule enjoi itrambuka maduka aah isaakwa fiindo simuu kiki na daktaari wa muhimbili Nfe aetroongosa kolya vakatreta klugha vaamba ulive baasi lakini kikari ukavashuka atri weenda kikarii kiingi, ukavashuka weenda kikari kiingi mpaka ukashika hospitali mmmm fikari vifo wana kupokea vekupokea undushaa ooooho!